Daman tin somya ma muni tun awan ye kaban kabun a feteti ma muni fesi jumma`a mu kolsha zei don sabok ko ina ruta bu ko na damde na ruta i lashim ka anta gonna jumma`a amman kaiso ka aiyoto menshenti billa jummaa masi gobu somyya lalle andi zena dunfo tin abu jeni bu amma andi tosa rashida shidanku na tiyyake ko tausayya si domin munafa jumma`a mu tankwate ma ka a samwam daman fasa ziyyara ne koggo ga wane koggo ga wane koggo ga wane koggo ga wane don anru tabu. Ko min tim ki bonotko hotin jumma`a ki ladi ku ina rutai bono bu ko bok bonu gutka a ga shidan ko ku gaklan ɗetu ku gaklan ɗetu ku gaklan ɗetu eh wane shida mu ah wane shida mu ah wane shida mu a ta bano ton gomke feso yoto a hinɗe tu an dutu an lakɗa koi ko tammi baako ko tammi darako ko tammi baffa ko ko tammi ker ko to ka`a marshe shida deidei a so marshen andi an tama kanni bu amma kaiso kaa biya gaba daya na andi ehbu ma an dama ko gani bu na kon dugagani na anta moko kom kom da eini to subuk em menen dina ganko wuro ko bokdo rok`eh gani bu.